Eo amina a efapolo minitra akeo zô laniko mizaha anio agnatiny andro reka satria zao antoandro de ariva mizaha bitika. Zany izakako hoe amin'ny efapolo minitra fogna zaho farany be akeo.